أول حاجة نعملها كي نحب نتعرف على ناس جدد في البلاصة الجديدة اللي باش نمشيلها، نتعرف على الجيران <hesitation> نطيب حاجة بنينة ونهزلهم يذوقو معايا نتعرف عليهم نحكي معهم شوية، <hesitation> نمشي للقهوة نتاع الحومة نبقى فيها شوية نتعرف على لعباد غديكا نمشي للمكتبة ناخذ كتوب ونشوف شكون موجود غادي ونتعرف عليهم وبشوي بشوية نعمل معاهم العلاقات.